﻿Na’i wi sapa tirʒi fakatina <noise> taba masaran khin ndaƙhina, kuma na’i wi kwa fakatin <noise> ca yuuwi wuti, <noise> can ba funfun funfunna can ba funfuna gadigara can ta yuuwi wuti can ta fukhitaa fakatin bu ghmunu ghanwe ta yuuwi wuti ta fukhita’a khin <hesitation> gadigara khin ta'ai, thinie ya fukhita ei ɗa na lthinanu ghan we’e fakatin ga ghani wa Lai <hesitation> na’i we fakatina bawu pu masarana wu ɗi va Viʒakwai to yaba Subu fakatin hyi tiraa Subu fakatina.